स्वीमिंगा कपडा ची न तो आदमिया ची न वो बंदी और या निक्केर छ्न्द और जो औरतो का हौंडा न वो यो समीज टाइप हों और मुड़ी बीतीं यो निक्केर हों यु स्विमिंगा मैक्सिमम येनि होंदी ड्रेस